คนส่วนใหญ่ลงทุนเพื่ออนาคตญ้อนว่าสิได้เก็บเงินไว้ใซ้หลังเกษียณ สร้างความมั่นคงทางการเงิน กับเพื่ออนาคตของครอบครัว

ข้อยคึดว่าลงทุนกับหุ้น เพราะมันเติบโตในระยะยาว มีโอกาสเฮ็ดกำไรจากราคาหุ้นแต่ต้องลงทุนเป็นประจำ ต้องรอบคอบในการเลือกลงทุนนำ

ถ้าข้อยมีความรู้กับเงินลงทุนมากพอ ข้อยกะสิลองเบิ่ง เพราะมันคุ้มค่ากับการลงทุน

ข้อยคิดว่าการลงทุนระยะยาวมันดีกว่า เพราะมันซ่อยสร้างความมั่นคงกว่าระยะสั้น ระยะสั้นมันมีความเสี่ยงสูงหลาย

มันอยู่ที่ว่าเป้าหมายคืออิหยัง ถ้าอยากเก็บรักษายาวยาวกะที่ดิน มันราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย ทองคำมันเก็บรักษาง่ายแต่ราคาสิผันผวน

สิ่งที่สำคัญที่สุดกะคือเป้าหมายของกะ ว่ากะต้องการอิหยังและกะสามารถรับความเสี่ยงได้หลายมากปานใด

มันอยู่ที่ว่าเฮาเลือกผ่านเว็บอิหยัง ถ้าเลือกผ่านแอปที่น่าเฮาถือ เฮา ธนาคารหรือโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต มันเฮาสิมีความปลอดภัยสูง ความเสี่ยงหรือการถูกแฮ็กมันเฮาสิต่ำ

ข้อยคิดว่าลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าหุ้นปันผล มันซ่อยให้ซ่อยมีรายได้เสริม เพราะมันสิได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยบ่ต้องซ่อยเวลาของซ่อยมาบริหารเอง

ข้อยคิดว่าลงทุนในอสังหาหรือว่าหุ้น เพราะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยตามเวลาและมันสามารถส่งต่อได้